"لو كنت اسافر للفضاء مكنتش هتردد طبعا في حاجة زي كده يعني دا بالنسبالي يمثل حلم من احلام الطفوله وبالنسبالي حاجة جميلة جدا انك تسافر الفضاء حاجة فيها حرية وفيها أن انت تشوف حاجات مش الناس كلها تقدر تشوفها أن انت تقدر تتعامل مع رواد فضاء وتشوف حياتهم عاملة ازاي و <hesitation> أن انت تعيش تجربة جديدة جميلة"